Agaa hioko'i aru iibooea iiboo kasibaa oiraarei oo'ore kirisibaasi <hesitation> aru booriia hioko'i oiraarei sigstitrii aru sigstipoo pitee ta. Haa oo'ore bisio, oiraarei uu bo opa- bo opa'ope pekaa bo suku'uu oo peka bisioea pita bo piruha, bo baa'orei, agaa haia oo'ore oari. Ha ori'ii'aa oo'ore bo tabiri aarei oira hura- huraiupa pirio airari ape'ure oo'ore- oo'ore bo opa'ope bo <hesitation> bo eapaaha'oo bisio pita opapeepa. Ha tuutausen en eit aarei o huraiupa, hiokoi ii'aa ii tabiriri are uka haapeepa haia bisio a hurabai haa pereseri hiokoi oo'ore hitaka ei tahiro'oo bisio pita kita tahiro araba rui'aapa hiokoi bo ta'isi bo tabiri'ooarei. Hiokoi roari ta bisio betekaaepa, ta bisioupa ee, bioga ii'oo hurabohara bioga ii'oo <hesitation> ereira eapaapi'ebohara ereteo bo piruha ha pekaa, peka obataepa haia oiraau uu oira rui- haraibohara hiokoi oo'ore uu oo'ore kita tahiro hitaka au- au oira au pekaa eapaapi'eharaaiupa. Oiraarei oo'ore <hesitation> bo opa'ope oo bo beebesi'oo oo'ore bo opabuu bo opabuu'ope aarei oira huraiupa oo'ore <hesitation>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 Ii'aa aarei eapaapepa oiraaarei tuutausin eiti, o hoko- hareebohara, are eapaa'aapa pekaraba haia pekaa haia peka eapaaepa oira rui- haraibohara haia o taki'uropa pekaa are ra- raakoaripeupa airaba, eipaareha are uka- harapeepa bisio, a hokobohara kai a huraibohara. Raakoari.